Mofo zany ny sakafo fototsy ny olo a Ejipta any, misy karana mofo antsoina hoe aish baladi zao any Ny zava manitsy toy ny cumi sy ny koriandera da ampiasaindreo betsaky lafa reo mikarakara sakafo iny